شوف صديقي حاول بس اكمل شغلي حتى على وقت حتى نطيق نطلع نفرفر اذا ما كملنا شغلنا على وقت غاح نظل لوقت متاخر او حتى يظل الشغل لغدا وغاح تتراكم الاشغال علينا وبعدين ما نلحق ننطرد من الشغل فخلينا اكمل حتى نطيق نطلع بمكان نتونس.